Wonn aksisunen yaani Mal inamaa laff kothu ishin biyyan kasaaa ghurtteni yaani kijiko berre akhii Minnan ijarethen faa berre athaa khabrinen hin khothenin athaa berre el khotenen Malii won akha mtalimbo faan lafkoteee rawothu ishinen biyyan kasaghuren dhub zaidi Mal won akha biyya thanan kasa ghuretheni won khasisun dhub rahisia ishian malkas bii kasa ghuren akha rahis khasa gureni